Sj adze a medze toto m'atar sor dze etu a, adze a meyj nye dj mohwehwj pandze na ahoma a medze bjpam. Na ahoma no cwc dj n'ahosu nye m'atar no n'ahosu so kc. Djm ntsi muwie no djm a, mefaa adze no na mohwj no mu ntokura a wcabobc no na medze wura mu mpjn bjyj anan anaa esia na muwie a mobc no pcw.